إذا تفرغت لمدة أسبوع كامل، يبدأ أول يوم بالاسترخاء. واليوم الثاني، بروح رحلة قصيره إلى مكان قريب للاستجمام في الطبيعة. أما اليوم الثالث، بسوي شويه أنشطة رياضية. واليوم الرابع، بخصصه للقراءة. في اليوم الخامس، ممكن أقابل الأصدقاء ونخرج مع بعض. اليوم السادس والسابع، بخصصهم للإسترخاء وممارسة هوايتي.